أول خدمة خدمتها هي كانت كمترجمة في شركة نتاع آلجي. عجبتني بزاف، لاخاطش أولا كنت ندير في الترجمة، الحاجة لي تعجبني و زدت كنت نخدم في شركة مولتي ناسيونال مع ناس برانيين و كانو هوما كوريين. شفت ناس وحداخرين، شفت ثقافة وحداخرا، شفت عقلية وحداخرا معاهم. عجبني الحال بزاف.